Unaman ndanduu cuchinró naka tendoro, ndokonro kindero ndata iin ndakukanro yenaman nanduu, yetanduu nama kuan on duchi nama endii undu ndoro ndutanga yenama onre ndoguo xheyo chinama ján, ndo inan ndanró cuchinro ndanduu ndijenró fruta najinduu koñon do'o luchi nama nani roma onre nuu kuenró ndo'o nandunru nama ján, ndajiñero no kuan tande nadete ñuñu.